බිංදුව, දාහ, දෙදහ, තුන්දහ, හාරදහ <noise> පන්දහ, හයදහ, හත්දහ, අටදහ <noise> නමදහ, දහදහ <noise> එකොළොස් දහ, දොළොස් දහ, දහතුන් දහ, දා හතර දහ, පාළොස් දහ, දාසය දහ <noise> දාහත් දහ, දහඅට දහ, දහනම දහ, විසිදහ, විසි එක්දහ, විසි දෙදහ, විසි තුන්දහ, විසි හතරදහ, විසි පන්දහ, විසි හයදහ, විසි හත්දහ, විසි අටදහ, විසි නමදහ, තිස් දහ, තිස් එක්දහ, තිස් දෙදහ, තිස් තුන්දහ, තිස් හතරදහ, තිස් පන්දහ, තිස් හයදහ <noise> තිස් හත්දහ, තිස් අටදහ <noise> තිස් නමදහ <noise> හතළිස් දහ.